Che m' piac 'a magnà 'a matin? Ma nun sacc. Allora io di solito nun è che facc colazione la mattina eh. Ceh ij m' piglio 'o cafè. Ultimament sto mettenn cocche biscotto 'e chiù. Ceh in più, qualche biscotto. Pecchè prima comunque non li mangiavo. E ti dico che comunque sto meglio. Sì è vero, bisogna mangiare la mattina. Però riesco a mangiare tanto. Questo me ne rendo conto. <hesitation> Ceh tanto poi ho messo 'o biscotto pecchè <hesitation> sostanzialmente la mia fidanzata fa colazione la mattina e m'è ditt che comunque è una cosa buona, è una cosa buona, s'adda fa, s'adda fa e quindi l'ho inserito. Però in verità propria, ij di solito capì, m' piglio 'o cafè e la mia giornata può iniziare tranquillamente. <hesitation> Quello che, che ti dico, è che effettivamente mi rendo conto che magari jenn 'a cocche vacanza, dint 'a sti posti arò c' sta sia colazione salata che colazione dolce e puoi prendere quello che vuoi. Ceh forse si ij 'o truvass già fatto come in questi casi, io m' 'o magnass. Mangerei sia salato che dolce. Anche se io ho una predisposizione per il salato. Ceh ij 'o salato c' vag pazz. 'Na cosa che più ti dico è che secondo me, ceh <hesitation> non riesco ad avere la bocca dolce. Quindi io sostanzialmente mangio il dolce, mi piacciono molto i fagottini al cioccolato, o comunque con il cioccolato tutto insomma. Mi piacciono molto anche <hesitation> tutto quello che magari è un pò più, più americano. <hesitation> E poi capito con il cioccolato, con il burro, con queste cose qua più dolci. Però io dopo devo sempre mangiare il salato. E infatti ad esempio mangio la mattina quando vado in questi posti l'omelette, l'uovo, l'uovo, mangio poi ad esempio, bacon croccante, o mangio per dire <hesitation> anche ad esempio è capitato fagioli, <hesitation> salsicce. Quindi in sostanza sì, a me piace, m' piace proprio assaje a magnà. Mi piace proprio in generale. La mattina mangerei di meno, ma pecchè sicond me ij m' scass 'o cazz d' 'o fa. E <hesitation> non è detto che poi capit, si m' trov annanz, ij 'na colazione così importante la farei, ceh tranquillamente la farei. <hesitation> Si deve soltanto capire in che modalità io poi possa cucinare tutt sti cos, tutt sta roba. Si m' piac, <hesitation> però capì nun teng manc tutt stu sfizio 'a matin. T'aiz, faje, <hesitation> cucina. Miett a cucinà. <hesitation> Appulizz 'a cucina. Poj vavatenn a faticà. Pur pecchè ij m'aiz 'e cinc 'e mezz. E tutt stu genio manc 'o teng. Però sì sarebbe carino. Oppure magari anche il <hesitation> quelle cose più dietetiche. Qualche cosa anche più, con proteine. Eh m' 'e magnass onestament, pur pecchè mo stong pur 'a dieta. Però t'aggio ditt. M- m- m' scocc proprio a cucinà 'a matin. Miettit là, faje, <hesitation> sporca doje o tre pentole. Pò miettit a fa tutt sti ngiarm. Pò pigl, magn e tra l'altro magn dint 'a doje minut, però 'e cucinato p' n'ora. E poj aropp miettit a pulezzà tutt cos p' ate vint minut. No nun teng proprio 'o genio. Quindi io 'a matin, m' sosso, m'aiz e poi vag direttament a fa 'o cafè. Piglio, chiur 'a machinett. A' mett direttament ngopp 'o fuoc. Appena esce 'o cafè 'o bev. Pur nu poc chiù freddino pecchè sennò m' scott e pò piglio e vag 'a faticà.